Itsy la miezaky ny olo hampitovy ny hevitsy igny miezaky ny olo hahasoasoa ny hevitsy igny ka izay ro miteraky fitara amin'ny fiegna.